Tüti i guvern, a cuminsé da cui pi vizin, cuindi i cümün opüra le pruvince, le regiun o i guvern nasiunal a devu cerché d'fe bun-e leggi e pöi ël prublema al e che venta feie anche rispeté perché se ün guvern a fa pa d'bun-e leggi e a i fa pa rispeté, puduma pa parlé dë üna sucietà nurmala